<hesitation> Fomba fanasagna lamba am'tagnagna zao ai <hesitation> malaka anao ai koveta ohatra ai de asiavagna rano akao de <hesitation> asiavagna vôvon-tsavogno de avakeo am'jay o avarininao akao le lamba maloto andeha sasanao de afaka mampiasa vaingan-tsavogno koa anao de kosehigna tsara le lamba raha ohatra hoe misy tasy kosehigna tsara mba ho afaka tasy de koa vita zay de a- kobanina le lamba kobanina am'rano madio tsara rehefa madi- kaofa madio tsara am'jay ranony igny de atapy am'jay.